Ià, izy koa aminàka zen̈y misy lera izy io ilain̈y, misy lera tsy dia ilain̈y loatra zen̈y resaka tsindrimandry amin'ny resaka fan̈ampahan-kevitry. Antony ilavan̈a izy indraikindraiky, misy ràha zen̈y kàra fa fa voadiniky menimeninao talôha, kàra fa nandalo tanaty jerinao, kàraha zen̈y ràha zen̈y. Avy iô zen̈y tsara fo tandrin̈esana, fa misy lera zen̈y tsisy dikany zen̈y fitandrin̈esana tsindrimandry io kôa fa misy ràha tôkotro tapahan̈a hevitry zen̈y.